Aman elon masha edan teminji cani amrous ka algi amarous en godur kota fi ka algi nolu wida seau ga algi ormi koni bundy en groundi ga algi, daessie koni ta kashrangie ga algi elmi, gail ekon ta geladie fenti ka algi, kogrosi ekon sobou fa algi, gelgliar ekon wida sersour ka fa algi aye gelgliar gelgliar mn mn mnin ورد taka algi ka erper mou en gon hosan enga eaga tes wala aliya enka murjara enka aye erper mou an ta bungida